إلا كنت مرشدة سياحية و كانو عندي السياح و لازم أنا ندوّرهم في المدينة و نوريهم، إلا مشاو للمدينة وين أنايا كبرت نمشي نديهم يشوفو الواحة. عندنا واحة كبيرة فيها النخيل و فيها بحيرة كبيرة في الوسط. فيها تاني الوديان لي منهم يسقو النخيل. نديهم ثاني يشوفو المتحف لي كاين على الهواء الطلق <hesitation> في المدينة نتاعي. كاين صخور من العصر الحجري فيها نقوشات رجل الكهف؛ نقوشات واضحة و باينة رسمها رجل الكهف باش يوثّق الصيد لي كانو يصيدوه هاذاك الوقت.